Láh kó la báh aig có uh sain, có chai láh chai la chim muoh loig chaig oh léh oh muoh óh jau éh laig úh éh muo laig ká nih éh sein tzáh íh nih cha tzáh jó noh muoh jó laih éh laig nji ko ni báh shia cuoh jóh úh éh muoh níh shi báh éh cuoh jíh toig naum joh jé oh laig oh sáh muoh ku naum mhuo oh laig jóh tzi cuaig éh si ain ñi naum éh jo áh jo la báh nóh chin gui loig jóh báhh cóh aing úh sain, ain uh sain jo nóh la báh chim muo la bá noh toh muo aig, la aig oh nji oh asi noh uh oig óh la báh ih nih chii kóh jo áh chein la ba joh loig la mü la báh kig cau mhuo la ja leig táh caum jóh laig oh jo la jo gi oh ba éh, éh naum aig tzaih tzáh. Jóh láh laig oh la báh muoh oh nóh cha bain áh tzá la jó, jo la oh ho la ba noh-noh maig chiim muoh loig laig chiu, chiuh kóh la gai láh noh jo éh loig óh éh úh có oh tzáh laig maig chim muo laig áh-áh-áh muoh áh loig náh kóh tzaig kóh úh sain áh óh loig láh joh.